Maq joht ei tiiäq, kuis maq olõssiq toimõ tulnuq seo as'aga, a saq teit seo as'a õkva ärq. Sul um ik- õkva nigu andi sääntside, ma ei tiiäq, olokõrdo lahendamisõ pääle! Maq ei tiiäq, midä maq olõsiq tennüq.